راهي ماذا بيا نعيش في مدينا كبيرا بكل تأكيد, صحيح قريا صغيرا باهيا والكل, أما <hesitation> قد- بتكون حاجا كبيرا قد ما تكون خير. قد ما العباد تبعد هكا شويا عليك, خااطر كاتبدا قريا صغيرا, العباد الكل باش تبدا تعصي عليك, والعباد الكل يبدا راهيا بيك, و في- في عملت وفي معملتش, في صلحت في مصلحتش, لذلك تبدا في مدينا كبير أبرك معناها باللي باش يترهو بيك, مش قد المدي- بش قد القريا الصغيرا.